Karazagna fitôvagna na zotie fivolagnane azy agny le eky ôhatra pince, bara pince, martô, tôhatra, <hesitation> tenaille tsy eky agnarany amin'ny teny gasy ein.